खानुके अच्छो मन चलवानबारो बनानताहिं खानु पर्सन बेरा थरियामे खानु मिलाएके चपकाएके पर्सन पणो, खानु बदल बदलके खान पणो, काहेकि एकए हानी खानु खात–खात आदमि मिच्छायजात हय । <hesitation> तौसे बो खानु खानक मन ना लागन लागत हए । <hesitation> बाके ताहीँ बदल बदलके खान पणो । खानुमे <hesitation> एकय चिझ न पकाएके थोरी–थोरी तमान चिझ पकान पणो । कवहि कभार स्वाद बदलनताहीँ मसला बदलके डारन पणो ऐसे करेसे खानु अच्छो हुई सकत हय ।